Waato waati antimbi he gayi, he fondi gyaaŧin Haala. Bari antimbi he hi ma nluusi, we goliyaatali de, antimba aluuse, hima nluusi. A frasa bâginan bo, a gilee bâgina bo, han mbo, we gí gyaaŧin Haala